Apaatii apatii imbaret, akolee piasik, akakole akakole pandek. Tukcho tugul kotoreta, amuu aldai anyoru rapishiekii asomesanee lagooki anyoru chaame ak chalagen gei. Paas ko ngokaik kotoreta amuu, <hesitation> tareta ngokaik amuu <hesitation> amuu aldai mayaik. Akwame kora lagok ko nego kora akere nego. Amuu atere tuguchu tukul ataretenkei aripee laak chuu eng gaa. As ara apaipachini poi apaipochini poisyoshe chachuu, chatugul choo.